اذا خيروني اذا اتحكم في عقول الاخرين او اعالج اي مرض، اكيد حختار اني اعالج اي مرض، لانه في كثير امراض لسه ما ما لها علاج يعني في ايامنا دي، زي السرطان مثلا ومرة يحزن انه كثير من الناس ممكن يتوفون وكثير من الناس يفقدوا ناس غاليين عندهم يعني بسبب ذا المرض، فاحس انه اكيد اختار اني اعالج اي مرض يعني عشان احمي الناس من الاوبئة ومن الامراض.